सौर पैनल का मुख्यालय सूर्य ऊर्जा को बिजली में प्रवाहित करना हो तो यह पैनल सूर्य की किरणों को अवशोषित करके औद्योगिक उपयोग में किये जाते स्वर्ण पर्यावरण के अनुकूल्य। क्योंकि यह नवीनकरण और ऐसे प्रदर्शन नहीं हो की रोशनी की ऊर्जा में बदलते हैं जो एक स्वच्छ और नवीनकरण ऊर्जा से होता है। सौर पैनल के माध्यम से आप अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। क्योंकि यह सूरज की रोशनी में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा को उपयोग करते हैं। सूर्य पैनल का उपयोग जलवायु परिवर्तन में कम करने में मदद करता है। क्योंकि यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाते हैं। सौर मंडल में उत्पन्न ऊर्जा का कोई बहाली स्त्रोत पर निर्भर करता यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में आपको भी होता है नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति न होती।